Alseri meeɗiino haɓude e faransi fa nawi fa hewta horee mudun. Ana jatoraa faa hannde e yiitu mo wuuri mo leydi ndii yawtatabanngal muuɗun. Gelle kuurɗe paabimooma Alseri, won hen Mali. <hesitation> Faa hannde so taariki kulle mawɗe ngaɗɗe e leydi Alseri ana haalee, ndenɗon ñaŋalde haala muuɗun haalete.